No atakkirta karema arandewol kam a ataggitan kare man ha babal jei wala mburi to awuiti ndei atagga dum didi to a taggi didi alora atagga dum nay atagga dum wurta juwetato haa famdita warta peetel.